كانت مادتى المفضله فالمدرسه هى مادة اللغة الالمانيه لان كانت المدرسة اللى كانت بتشرح الماده دى كانت طيبه جدا و كانت بتحبنى جدا وكانت بتعلمهالى بكل سهوله كنت بحب شرحها جدا وكنت بفهم منها كتير جدا كانت بتوصلى المعلومه و بتشرحلنا المعلومه بكل سهوله جدا كنت بفهم الماده بتاعتها كنت بحب مادة الالمانى جدا